लैंप इंसान के जीवन में सिर्फ़ एक प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का प्रतीक भी होता है। जब लोग लैंप के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में शांति, सुरक्षा और उम्मीद की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक नरम और मध्यम प्रकाश घर को आरामदायक और आत्मीय बना देता है। जो व्यक्ति को मानसिक शांति और ताजगी का अहसास कराता है। इसके अलावा लैंप पुराने समय की याद और परम्पराओं से भी जुड़ा होता है। जैसे दीप जलाने की परम्परा। जो रिश्ते और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। लैंप को प्रकाश, जीवन में आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। और कठिन समय में प्रेरणा देता है। इसके साथ-साथ यह सुरक्षा का अहसास भी दिलाता है, ख़ासकर रात के समय जब अंधेरे को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से लैंप इंसान के लिए केवल साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण भावनात्मक जुड़ाव और उनके जीवन की आशा का प्रतीक बन जाता है।